بين اني نتحكم في النار ونتحكم في الماء نتحكم في الما نحس هو القوة الناعمة الاكثر والاقوى والاحسن والاهم منعرفش هدايا التصاور اللي ما نخلي كلشي مخلوق من ما وكل شي يستحق الما وكل شي يلتجئ للما النار نفسها يغلبها الما وبالتالي نفضل نتحكم في النبض. نخاف النار ونكرهها ونكره السخانة